ni debwenu nɛ yɛrɛ danna wa lo a nu nɛro oyi zo mi niban tɛ'ɛ a o baba'arara a o lira o te so a o vɛ fara <hesitation> yafa ro naso se aro naso de mi de o be'uwe a han mi han o yirawe ani debwenu bɛrɛ de o be'uwe si a han o oyi ɓɛ wara mu ma o ɲunɓo tomu a benɛ mu he matete lo yi ɓɛ ta buwo o dama a be ni si a vɛra-ro naso waa yirawe aro de o be'uwe si a han o paseke mu a benɛ mu obɛ co mu a wara mu besosi mɛ co o yi wara mu besosi hanro naso lo tɛ buwo